Lyong nyim, iyong kpab, iyon mwoi, iyong dauni, iyong maak, iyong nyangi, iyong bwopsi, iyong amsonyim, iyong nyimas, iyon nyimas taak nyim, iyong nyimas taak kpap